<hesitation> Adin'ny adin'ny enina akeo zah matory de ami'ny folo katramin'ny telo mandraigna de le tokony hatorigna tokony adiny valo ake.